करिया बदरिक पानीके बात ऐति की साइत मनमें एक का विचार ऐता की करिया बदरि झमझम पानी बर्सलके याद, यि पानीके चक्रके भाग हे जेहति हमरे खेती कीसानी करती, जीवन आउर परिस्थिति प्रणाली ओहके सुधार करति, इ पानी हम्मर जीवन ति जुडल हे । बिना पानीके हमरे कुछ फेक नाइ कर सकत होइ । पानी जलबायु, मौसम, कृषि उपज, बाताबरण, मानब जीबन ति जुडल चिझ हे <noise> उहिमारे पानी बहुत उपयोगि चिझ हे । पानी खेती कीसानी के तहना फेर बहुत जरुरि हे और ई बहुत हम्मर तेहना जरुरि हे । यदि पानीके मात्रा सहि हे तो हम्मर तेहना बढिया हे यदि के मात्रा ज्यादा हुइगेल तौ ई हम्मर तेहना ज्यादा हि बिनाशकारी हुइजिता उहिमारे बदरिक पानी ठिक्के भरका हुइना चाहि ।